börn hafa veikst af e bakteríunni en upptök

eru líklega á sama stað í uppsveitum Árnessýslu þar hefur sala á ákveðnum matvælum verið stöðvuð í varúðarskyni og aðgengi að búfé takmarkað fyrrum stríðsherra í Austur Kongó sem kallaður hefur verið tortímandinn var í dag dæmdur fyrir stríðsglæpi hann er sá fyrsti sem hlýtur dóm hjá Alþjóðasakamáladómstólnum fyrir að hneppa konur í kynlífsánauð

ósátt börn hafa í auknum mæli leitað til umboðsmanns barna vegna mynda sem foreldrar þeirra hafa birt á samfélagsmiðlum persónuvernd hefur úrskurðað í einu slíku máli sænsk stjórnvöld stefna að því að Svíþjóð verði orðið reyklaust land innan sex ára víðtækt bann við reykingum utandyra tók gildi í upphafi síðustu viku tuttugu og eins árs göngugarpur ætlar að þræða flest þorp og bæi á landinu í sumar til styrktar Krabbameinsfélaginu hann hikar ekki við að ganga hátt í hundrað kílómetra á einum degi og ýtir á undan sér hjólbörum

gott kvöld sóttvarnalæknir man ekki til þess að jafn margir í einu hafi smitast af e bakteríu hér á landi tíu börn hafa veikst uppruni

smitsins kemur líklega frá einum stað sem hefur gripið til ráðstafana fjögur smit greindust fyrir helgi og það tíunda var staðfest í dag börnin sem hafa smitast eru á aldrinum fimm mánaða til tólf ára eitt liggur á Barnaspítala Hringsins smitin eru talin koma af sama stað í uppsveitum Árnessýslu sem er ekki er hægt að segja frá að svo stöddu það er búið að þrengja hringinn all hressilega hann beinist að ákveðnum stað það er búið að taka sýni fá niðurstöður úr því heilbrigðiseftirlit Suðurlands í varúðarskyni hvaða ráðstafanir eru það til dæmis að stöðva sölu á ákveðnum matvælum hefta aðgengi að búfé Katrín segir að

talið að bakterían hafi borist með drykkjarvatni heldur matvælum eða beinni snertingu við dýr sem bera þessa sýkla með sér sýking veldur blóðugum niðurgangi

nýrnabilun og blóðleysi

í alvarlegri tilfellum algengast er að einkenni geri vart við sig eftir þrjá til átta daga bakterían getur smitast með snertingu því er búið að hafa samband við leikskóla veiku barnanna ekki er vitað hvers vegna einungis börn hafa smitast en talið er að þau séu viðkvæmari fyrir bakteríunni fullorðnir geta smitast án þess að fá einkenni líka fólk getur verið smitandi í þrjár til fjórar vikur

það komi fleiri smit það er ómögulegt að segja vonandi fyrir upprunann við berum sterka von til þess en við getum ekki útilokað neitt tveir voru handteknir hér á landi í tengslum við umfangsmikla aðgerð Europol gegn sölu á sterum og fölsuðum lyfjum í yfir þrjátíu löndum mál mannanna komu upp í

febrúar og apríl bæði á Keflavíkurflugvelli annar þeirra hefur verið ákærður en mál hins er í ákærumeðferð aðgerð Europol stóð yfir frá janúar og fram í byrjun maí og fólst þátttaka lögreglu og tollgæslu hér í því að lagt var hald á stera og ólögleg lyf á landamærum og í póstsendingum ellefu mál komu upp hér á landi á tímabilinu og var lagt hald á alls ellefu hundruð

og fimm hundruð töflur af sterum alþjóðlegi alþjóðlegi sakamáladómstóllinn í Haag sakfelldi í dag í Austur Kongó fyrir stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyninu í átján ákæruliðum er sá fimmti sem er dæmdur fyrir stríðsglæpi frá stofnun dómstólsins réttarhöldin hófust fyrir fjórum árum og

neitað sök hann sýndi lítil svipbrigði þegar dómur var kveðinn upp í morgun og hann dæmdur sekur í öllum átján ákæruliðum samkvæmt dómnum stjórnaði hann hreyfingu uppreisnarmanna sem frömdu fjölda

glæpa í blóðugum átökum á árunum tvö þúsund og tvö til tvö þúsund og þrjú í Austur Kongó

hefur fengið viðurnefnið tortímandinn hann er sagður hafa skipulagt og fyrirskipað árásir nauðganir og fjöldamorð

er sá fyrsti sem alþjóðlegi sakamáladómstóllinn sakfellir fyrir kynlífsþrælkun frá því dómstóllinn tók til starfa tvö þúsund og tvö hafa fimm verið dæmdir fyrir stríðsglæpi en einn þeirra var sýknaður í fyrra hundrað og tveir báru vitni fyrir dómi í máli þar á meðal kona sem var skorin á háls en lifði af refsing hans verður ákveðin á næstunni en hann gæti átt yfir höfði sér lífstíðarfangelsi hefur þrjátíu daga til þess að áfrýja færst hefur í aukana að ósátt börn leiti til umboðsmanns barna vegna mynda sem foreldrar

hafa birt af þeim á samfélagsmiðlum persónuvernd hefur úrskurðað í einu slíku máli fermingarmyndir myndir af einkunnaskjali eða vandræðalegar

kvartana og fyrirspurna eru af ýmsum toga það koma fjölmargar fyrirspurnir til okkar og hafa komið á síðustu misserum frá börnum á á öllum aldri þar sem þau eru að velta fyrir sér hvaða rétt þau hafa hvort foreldrar megi birta það sem þau vilja bæði myndir og annað efni svarið er nei það má ekki birta hvað sem er ný persónuverndarlög og persónuverndarlög

höfuð eiga að vernda rétt barna þannig að geti sótt rétt sinn þó maður vilji nú helst að þau þurfi ekki fara þá leiðina eitt svona mál hefur komið upp hér á landi

og vilja barnsins persónuupplýsingar barna njóta sérstakrar verndar og börn eiga rétt til friðhelgi einkalífs á vef Persónuverndar segir að börn eigi rétt á því að tjá skoðanir sínar

og því sé einfaldast fyrir foreldra að óska eftir samþykki þeirra áður en þeir birta myndir af þeim

í erfiðum aðstæðum þá sé brýnt að hafa í huga að allt sem birtist á netinu megi finna síðar og það geti haft áhrif á líf barnsins með ófyrirséðum hætti ég held að margir foreldrar geri sér grein fyrir þessu en kannski er það bara þannig að við lítum oft á þessa samfélagsmiðla sem tiltölulega saklaust fyrirbæri og eitthvað sem okkur finnst voðalega krúttlegt í dag getur verið að börnunum finnist ekkert sérstaklega krúttlegt og kannski ekki krúttlegt eftir einhvern tíma nýr forsætisráðherra

sór embættiseið í Grikklandi í dag daginn eftir að flokkur hans nýtt lýðræði vann afgerandi sigur í þingkosningum í landinu nýtt lýðræði fékk tæplega fjörutíu prósent atkvæða og rúman meirihluta í gríska þinginu mitsotakis tekur við af sem verið hefur forsætisráðherra frá tvö þúsund og fimmtán

hjarta Hafnarfjarðar hefst í dag til stendur að afhjúpa stjörnu Björgvins Halldórssonar á gangstétt fyrir utan Bæjarbíó Björgvin er einn fremsti söngvari landsins fæddur og uppalinn í Hafnarfirði hann hlaut nafnbótina bæjarlistamaður Hafnarfjarðar í fyrra og hefur í gegnum tíðina fengið fjöldan allan af viðurkenningum og

Björgvin hóf feril sinn með hafnfirsku hljómsveitinni

með hljómsveitum á borð við

flokknum og fleiri og María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður er í Hafnarfirði er þessi stjarna í gangstéttinni ekki af þekktri erlendri fyrirmynd

Hollywood jú það má svo sannarlega segja það þetta er upphafið að því

er ekki amalegt mér líður

mjög vel með þetta þetta snertir

á eftir þar sem

Svala dóttir mín með tónleika

varla fært fyrir tvo flutningabíla að mætast hérna segir verkstjóri endurbóta á veginum um Seyðisfjörð í

löngu tímabærar endurbætur segir vegfarandi það er ekki hægt að segja að það liggi beinn og breiður vegur hér um Seyðisfjörð í Ísafjarðardjúpi þrátt fyrir að þetta sé aðalleiðin á norðanverða Vestfirði það verður þó bráðum breyting á því að

endurbætur á veginum hófust fyrir skömmu vegkaflinn er um sjö kílómetrar og nær úr Hestfirði yfir í Seyðisfjörð og eftir vestanverðum Seyðisfirði Suðurverk sér um verkið og á því að ljúka í september á næsta ári áætlaður kostnaður er um hálfur milljarður króna verkið felst náttúrlega bara í endurbyggingu á gömlum vegi og köflum

vegstæðinu og búnir til nýir minnka brekkur

laga þetta fyrir umferðina vegurinn er í sama vegstæði og fyrsti vegurinn um Seyðisfjörð og Hestfjörð sem var ekki lokið fyrr en nítján hundruð sjötíu og fimm segja má að gerð hringvegar um landið hafi ekki

lokið fyrr en í sumar þegar Djúpvegur var tekinn í notkun síðasti farartálminn og var þá hringvegur um Vestfirði fullgerður það eru mörg tonn búin að fara eftir þessum vegi vegurinn ber aldurinn með sér þótt hann hafi verið malbikaður þetta er varla fært fyrir tvo flutningabíla að mætast á þessu þannig að þetta er ekki hraðbraut það er fjarri lagi þetta er svakalegt á veturna oft mikill snjór undir hlíðinni hérna meðfram löngu tímabært mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna greiðir á fimmtudag atkvæði um tillögu Íslands um rannsókn á stöðu mannréttinda á Filippseyjum stjórnvöld þar hafa verið harðlega gagnrýnd vegna mannréttindabrota undanfarin ár þrjátíu og tvö ríki styðja Íslands í ráðinu tillagan hefur þó valdið spennu í störfum ráðsins sendiherra Filippseyja hefur sakað Íslendinga og aðra um hræsni í mannréttindamálum sendinefnd þeirra gekk af fundi nýlega þegar tillagan var rædd óformlega í Bárðarbungu í Vatnajökli hafa stækkað töluvert frá því byrjað var að fylgjast með þeim jarðeðlisfræðingur segir ómögulegt að segja til um hversu lengi sú þróun heldur áfram á

vorin eru gerðar íssjármælingar á sigkötlum í brúnum Bárðarbungu

að fylgjast með hvort vatn safnist fyrir undir kötlunum eða inni í öskjunni sjálfri jarðeðlisfræðingur

við Háskóla Íslands segir þá hafa breyst nokkuð milli ára ef við berum saman tvö þúsund og átján og nítján

töluvert stærri en hún var í fyrra hversu lengi mun þessi þróun halda áfram það er ómögulegt að segja Magnús Tumi segir að vatnið í kötlunum frjósi aldrei vegna jarðhita það eru um átta hundruð metrar á milli

fjórum árum eftir að jarðhiti jókst í Bárðarbungu í

hefur töluvert breytt um svip þarna var aldrei neitt í líkingu við þetta ef svo er hvert myndi það vatn hlaupa og hversu stór myndu þau hlaup vera í eystri sigkatlinum sem er aðeins stærri sést í hver frá honum leggur

það er komið gat

í klettana sem eru þarna undir sem vera undir jökli sennilega í þúsundir ára víðtækt bann við reykingum á almannafæri hefur tekið gildi í Svíþjóð stjórnvöld segja bannið áfanga á þeirri leið að Svíþjóð verði reyklaust land innan sex ára núna er bannað að reykja á leikvöllum brautarpöllum nálægt stoppistöðvum strætós og víðar

og líka nálægt veitingastöðum sem er ákveðið vandamál fyrir eigendur þeirra

tvö þúsund og fimm var lagt bann við því að reykja á veitingastöðum og börum í Svíþjóð tveimur árum síðar tók sams konar bann gildi hér á

landi ellefu prósent Svía reykja að staðaldri önnur tíu prósent reykja af og til

áttir ríkjandi meðlimir segja spá sína oft hafa ræst og þykir hún nokkuð áreiðanleg klúbburinn hélt sinn mánaðarlega fund í síðustu viku á dvalarheimilinu Dalbæ á Dalvík er starfræktur

sem hittist í upphafi hvers mánaðar og gefur út spá fyrir komandi mánuð spáin er aðallega byggð á stöðu

tilfinningu og fyrri sögu veðurfars félagar í klúbbnum eru oftast sammála um spána sem er nokkuð áreiðanleg því oft gengur hún eftir

gerir ráð fyrir að júlí verði heldur kaldur og vestlægar áttir verði ríkjandi meðal þess sem er fastur liður á fundinum er að fara með

sólin þá brosir í júlí baggi er bundinn og borðuð töðugjöld hjólbörurnar gera þetta svaka létt segir göngugarpur sem arkar hringinn í kringum landið með hjólbörur hann hefur mest gengið hundrað kílómetra í einum rykk Hugi Garðarsson var á gangi í Skötufirði í Ísafjarðardjúpi í dag mig langaði að labba bara fyrir sjálfan mig en styrkja var svona nokkurn veginn í leiðinni svo einnig

ferðin hófst á Þingvöllum sjöunda júní og leiðin liggur um sjötíu bæi um land allt hugi hefur nú þegar gengið um sjö hundruð kílómetra og þrætt sautján bæi af sjötíu af hverju tekurðu með þér hjólbörur í staðinn fyrir bakpoka fæ enga verki í bakið enga verki í fæturnar get verið með

árið tvö þúsund og sautján og þannig kviknaði hugmyndin að hringferðinni keypti

þessar hjólbörur á Akureyri og labbaði með þær til Reykjavíkur á átta dögum í þetta sinn er gangan lengri og hjólbörurnar hafa fengið upplyftingu til dæmis

afturhjól í Borgarnesi ég er að stara á þessar hjólbörur allan daginn og fæ endalausar hugmyndir um hvernig ég get bætt þetta á Ísafirði

hvað ferðu langt á dag

getur verið

hjólbörurnar gera þetta svaka létt fyrir mig lengst fór hann þegar hann gekk frá Bíldudal til Þingeyrar í einum rykk nennti ekki

neinsstaðar lengst upp á fjalli

smá verkir

heldur ekki yfir einverunni tónlist sem mér líst vel á hljóðbækur er til dæmis búinn að hlusta á Harry Potter eitt á spænsku átta sinnum

syðst á landinu á morgun en annars hægari vindur bjart veður norðaustan til á landinu en annars skýjað með köflum og stöku skúrir hiti tíu til tuttugu stig hlýjast norðaustanlands Hrafn Guðmundsson segir veðurfréttir hér á eftir meistaraþema í íþróttafréttum kvöldsins það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér um þær í kvöld Evrópumóti kvennalandsliða í körfubolta lauk með úrslitaleik Spánar og Frakklands í gærkvöld Brasilía og Perú mættust í úrslitum Suður í fótbolta megan gerði launamun kynjanna að umtalsefni eftir sigur Bandaríkjanna á h m kvenna í fótbolta og við sjáum mörkin úr tíu börn hafa veikst af e bakteríunni en upptök

eru líklega á sama stað í uppsveitum Árnessýslu þar hefur sala á ákveðnum matvælum verið stöðvuð í varúðarskyni og aðgengi að búfé takmarkað fyrrum stríðsherra í Austur Kongó sem kallaður hefur verið tortímandinn var í dag dæmdur

fyrir stríðsglæpi hann er sá fyrsti sem hlýtur dóm hjá Alþjóðasakamáladómstólnum fyrir að hneppa konur í kynlífsánauð ósátt börn hafa í auknum mæli leitað til umboðsmanns barna vegna mynda sem foreldrar þeirra hafa birt á samfélagsmiðlum persónuvernd hefur úrskurðað í einu slíku máli sænsk stjórnvöld stefna að því að Svíþjóð verði orðið reyklaust land innan sex ára víðtækt bann við reykingum utandyra tók gildi í upphafi

síðustu viku þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða sagðar í sjónvarpi og útvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn rúv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn

verið þið sæl